Bukyi ke esi bukyi nyi oku mé nbangé out o'chi-chi onet bukyi me nkwon báyep. and ba yip bá kwon o-kwon-kwon. a'kwon ke nkéré mu omu-o-ku o'ba kped énà ke'na ké wo a'yip ba yip a'kwon ke nkéré omu' ofu-o nàà ba'yep a'bé ba'man ekyé afanikong. ké nkyi ene ke a'bwa ekwong ba'yep. a'kwon ke' nkere omú-omú o náá ke'na a' da'-chi kan kyi ene ba'yep a'bé bá dá-chi ba chi kanong nang ke' a' kwon ke nkere mu omu'-mu-ó naá a' bwa esim a' da' risáre a' ku tca ké nyikan a' da' tun ba'yep a'bé ke'na enyam nyi e-in eryi kanbé and a'kye enzyme anyi npat e- chi e ryi kan'be and ké nkere mu' kásh ba'yep nbé bàà da'-chi bafchi kanong. kyi kaware nen a' nang ebong chwon ké wo. a'fe ke kyi fad

Afanikong o chwon ba yip ke'na cocoamu' neh wa' dyke e-kwa ndyi ba'da ram né e dyi fem-o dyi rong kyise dyi man ésé nkere-okere ke a ram kan dyi nkyi ne eringe dyi da' often dyi rong kyise dyi séé. ka' da' ram né Kandy. ke dyi rong kyise dyi sé nang cocoa a' mu to chi-wa o Jang ekú ne afenekong ké dyitiem eyan ké á tege a'fu wo-akwon cocoa a' tun ke mu' kirung nyi ka ahu a' man a' kan because dyikpen nang ebong chwon nkyi a'ma be-chi. ofid ke mu anyi. a'ryi o'fid kanong. a'man a'ryi òfid. dyikpen ndyi a' ma' re nen a'daryi ófid é ke' ban-chi kyi be-o npéé lké dyici ndyi kasha. anyi ke okpa mu cocoa. cocoa ka' Ari ka' mu' éné kantace. byi mu nydeng bé ashamumu kyrang cocoa mu' kopen banet kantak Banet bankere kyi da' Kim ka' nbé ne'garri. cocoa nang yé nang yé mu otewon cocoa. nang ke' a' nin ká cianeg nen bácé o akpuga bajam bajam so cocoa kantak anyi chwon nkyi nang kyi na. nang kyina ke a man etun a' man ajwo- ejwo ke a'ci nyi ké ashib kawu kwau. kawu kyi chi hkáá anyi chwon nkyi be-asha mu-mu mu nydeng. kawo-kyi chi nkaá song-o before ne a'kpet e-chi kawu ku-chi a'man a'tyiem kpá bebia. Kal bwon. nkere-okere bichi kpet ébi a'bwa esim a'chi tiem he a'tun banet nbé ba da kpang. ba'kpang gba'at ne a'put ekyé wkyé kii fang nkeré-okéré ààku' ne bi-chi-o a dange ere o-reng so ke-okpa nu kaire-kichi. kanu-ki chi nké kásúng-o Kawn kichi ke' Ari ka' nké éné nkáá sung. adi né anything uku a' da chi a'fu a'ku' ene áá-chi esung a' man-o ejni. ke' ogbaak mu-ji-o me mu-chi ba yep ke'na eaimnyiten efi nyi a' da' fu mu-da' kwon cocoa esi nyiten énwa ké kawu-kichi né ba'yep bé byi mu-kpu ké kawu-ki chi ne bayép-o nke-ke nké kákpén bé nang ban kpuga okagara kánták ke wo ake nkere-okere akpuga nyi ba' pay o ke otugaku a' wa' be. ke wo a'fu a wa anyi ke bankpunge okagara esung ejit na bwan éyén nkyi. ké bé bi mu-kpu ke' bay ep-n'dam' bakut kantak o'ferw o chwon akpuga di'kpu-dikpu né biker be byichat ne kyiket so ba'yep ke be ba